Punna anu ia <hesitation> cuaca ia rua ji <hesitation> timoro ji na anu na bara', ka intu punna timoroi, paralloi kancang i hambang a, ka punna <hesitation> apa bara' i pasti anui pahosi i sanna' i bosia ia tala mari mari i bosi ia.